Ny aspirateur ve tsy ilay machine mifoka fako ireny? Mety hoe fako be mivaingana aloha mety hoe tsy voatrokany fa vovoka, zavajavatra majinijinika ohatran'ny hoe potin-javatra sns, trohany ilay izy, apetakao izany ny courant dia trohany ilay izy dia avy eo rehefa feno iny dia arianao any amin'ny fanariam-pako, madio ny trano